Maega anak-anak napoji manontong tv tapiq deqna weddingngi tulli lagi-lagian nasabaq iyero tv e maega tontonan majaqna deqna makanjaq ku ananak e